Mìŋ manaŋ ɓù tòmo, mìŋ hɛɛ jɔɔ, mìŋ gɔɔ jɔɔ, mìŋ mìŋ mìŋ nyuɔŋ maŋ nɛ̀ŋ, mìŋ nyuɔŋ dùwii, mìŋ nyuɔŋ nyòwe, mìŋ nyuɔŋ manɛ̀ŋ zimgbe zimgbe, mìŋ nyuɔŋ maŋ gilììŋ, mìŋ nyuɔŋ maŋ kpɔɔ̀, mìŋ nyuɔŋ gbȧla gbiŋ. Miȧŋ bi mìŋ ɓemȧŋ go ka tòmȧŋ, ka nyùàŋ. Miàŋ bi kȧ tòmò ɓù miɔ̀ŋ, miȧŋ bi mìŋ hɔnɔŋ. Kɛɛ sȧȧmɛlɛɛ̀ sùà naàŋ e kɔɔ mɛ̀ fèìm naȧŋ. Kɛɛ mìŋ tomȧŋ, tòmo ɗèwè kɔnè gbiŋ, mìŋ tomàŋ nìŋ. Kìlà mìŋ suɔŋ e gbɔ̀u, e gbɔ̀u ɗewe gbiŋ, ȧŋ naŋ miŋ tɔɔ̀, mìŋ naŋ niŋ gbeè, mìŋ suɔŋ gbɔ̀u ɗewe gbiŋ, ka niŋ maȧŋ ka yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ, tiŋ miŋ tulià jii tiŋ nȧŋ gɔɔyɛ̀ìm, wo Dayȧ yèè manɛ̀ŋ miiŋ mìŋ nyɛnɛŋ yɛi le.